المغامرة التالية اللي درتها, سيتي رحت لاسطنبول وحدي, و سيتي فريمون اميزون بارسكو سيتي لا بروميار فوا نفواياجي وحدي, سي لا بروميار فوا نكون بعيد على دارنا انا وحدي تلقى راسك في بلاد ما تهدر لا لغة تاعها, ما تعرفهاش غاية, دونك سيتي سا لو بليزير تاعها, و الحاجة الشابة سيكو عشتها من ا ل زاد و حدي, يعني ملي ركبت في المطار ,ملي وصلت حتى اللي وليت